<hesitation> E fe- e fialasigny sara indrindra moa zany raha ohatry ke tara da ity hoe azafady rô fa tegna miala signy fa tara iaho ary sy ataoko magnindroy koa iza hatarako iza de mba noho izany fialasigniko za da iah zany gne e hiantoky e sakafonareo atoandro, mamelà agnahy e nareo.